Kuulõq, ma lää nädälis aos puhkusõlõ. Et sul olõs võimalik tuu ao joosul näütüses paar kõrda kävvüq ja mu kasvõ vedükene kastaq?